Sj merefa afe kor na medzi no mo nkwa nda nyinara a, nkyj afe a mebjfa yj mfe du siantsir nye dj mfe du yj afe bi a sj edzi a cma ihu dj seseiara dze, cwc a nnso aber, cwc so a nnhyj da nnyin biara na hc no eso soma, na itum dwen biribi ho hu dj oye dj eyj anaa dj omo so a ihu.